Kalau iter kaman na hari. hari ma. ma alamae ala laku ianu laku utanu haa kalue alama ite una rea kalu matie. ater suka ma ala kabor siu. ala kaboro laku niko pasiniwe dunikome laku iya ianu. iya ianu ma laku tunu ma tunua laku ite una. ite una rea niko colo. colome mama materehe. materhia luka ya tapi kalue alae pute alae ala pute ma ite una klu tae utanu ma teuna ala oreng laku mati anwa siu ada yange ala pute ma laku teye unae iyaye maskaring ite una iya ye hii iyaye ya pute. iyaye suku sasuku tae sasuka tapoiya sasuku tapute mama mateanwa siu niko iyahe hime iya ana ayaho tu me tapi kalue kalu inae hihi kama nanue hihi matere hobi ya ma kama nanue hisiu kalu ina peleta. paleta ma mater hobia ma pae hihi ure kalu ure ma laku ite una laria nike ye stop mama mate anuwa siu. Kalu ite una rea ye hihi heye ite ye una rea iyae ure haha'ari laku iteye gorenga ite una ria iyaye keju ite una ite una reaiyaye meses pisang keju ra pisang meses mam te anu yasiu mamate suka ya mam tapi kalue ala pute ma. ala pute ma laku ina niko iya mas karing inae iyanue hihi iya tatunu ta mama masi suka ya siu kalue ala ye hihi alae pute baru ute sukue laku ute una ya riaye. riaye hihi ala goreng ala mama matehim mama sesukaya tapi kalu ina palete. paleta ma palete yee mama rasole paleta yemm hihi ite unae kui cara ite una palete hihi paneka ye kalu mater suka ya ma kalu kui cara rasole ma mama matere suka ya kalu ma dua imama tapi kalu au unahe hihi. unahe dona. dona mese dona gula mama masi suka ya siu mati anua tapi kalu lain daripada mama mata suka re cuma mama manta ma. Hea laku matie hihi paneka he laku es kacang laku es kacang es pisang ya ma matere suaka ya ma es kacang ya ma kalu ura ma mata suka ya kalue hisiu paneka aue ala hihi ala pute laku kalu pake inae mama ina manua paneko ayame, ayam geprek. ayam e lalapan mama mate anua siu tapi kalu e unaya laku mamau manta laku mata anwa tapi kalu pake ina manua ma laku inaee sambale ma laku ina papinyo laku ina mama paneka au ayam lalapan mati anuwa tapi kalu laen daripda mama kalu mana. mana ma mata anue tapi kalu pake ian utanu mama mate anua siu tapi kalu pake inae kalu mana. mana kalu pake kalu mana. mana si kau tai inae tarasi kang mata anu rianu kuamte tele nikome tapi kalu muste pake ina tarasi. <noise>